Ye fanya kasi kutokana labda mawasiliano shandu kutre mnara wou na mnara wou kutrate mawasiliano kwetre simu ye shi ruunda kasi fo.